Tarihi lesdi mai kanjum on sembe dutch. sembe dutch do nder ko hebini lesdi mai sembe warti lesdi andaadum ha duniya. sembe dutch wati lesdi mai dari be kosde majum har warti lesdi mofti tarihiji boddum ha duniyaaru mabbe.